Laha handeha raiky atana'olo agny da ataovy nama akaiaky ny telephone ee!da eo avao koa moa karatsy maponoro lala reo.